انه التعاطف شي كلش مهم بلنسبة اليا فلمن اني اعرف اتعامل ويا اخرين ابفهم و مراعاة لمشاعرهم و ظروفهم هذا الشي راح يعزز العلاقات و راح يبني بيئة ايجابية للجميع.